Hata tatao kokis ndia ana bisa tao na kokis a garing ma kokis a coklat, terus ana bisa namhana nana'ak yang ana tunun ndia terus ana bisa kanu fungsi tambahan nanoka ana panggang ini kokis lapis terus keju mantunuk terus ana Tao na roti maksufuk dadi namhana.